اللحظة اللي شعرت فيها بالقوة وواجهت فيها خوفي أتذكر زمان لما كنت صغيرة، كانوا يتنمرون عليَ في المدرسة وفي يوم من الأيام قررت إني أجف في وجه أي متنمر عليَ ورديت عليهم وفعلًا أسكتهم وما عاد من وجتها ما عاد أحد يجدر يتنمر عليا لأني كنت أوجف هذا التنمر بردودي.